أكيد أكيد بختار عشقي اللغة الأسبانية يعني واحدة من أكثر اللغات متعة وأكثر اللغات إنتشارا في العالم، <hesitation> تعلمها بيخليني أتواصل مع الناس ، عديد من الثقافات <hesitation> طبعا هيا يعني مستخدمة في البرتغال ، مستخدمة في أمريكة الجنوبية <noise> مستخدمة في كذا دولة أوروبية ،تواصل مع كذا ثقافة مختلفة <noise> غير أن اللغة نفسها تحمل ثقافة أصلا وتراث رائع من الأدب والموسيقي ودي لو -لو أستكشف هذه ال- الثقافة الصراحة.